भिन्हिकके ब्यस्त समयमे हालीहाली आऊ स्वस्थके हिसाबतितिफे बढिया रह्ना <hesitation> खाना चाई, भुठल भात, आऊ चाई बिस्कुट हुइगेल ढुध रोटी, चिल्ला रोटी, अम्लेट येने पर्तियाँ।